Este martillo chir jalñoniyo, jañiyo ntika <hesitation> nu sariyo in silla xi sariyo <hesitation> mesa te jatiñiyo martillo kunyo sikt ntikaoun nava, maa sio tola, bueno yua xií tuo, bueno yua kua jaa sola seruí este espejoun chir martillo tavayo ntika, bueno yua koo jaa sola seruí, ja jatiño te martillun.